سلطة الفواكه جد من الأشياء الهامة، والصحية لدينا، ممكن نجيب قطع الفواكه، نقطعها قطع متساوية بعد نغسلها ،وننشفها، نقطعها قطع متساوية مثل: الفريز ،الإيجاص، -ال- التفاح، <hesitation> نضيف لها القشطة، أو العصير، نخلطها مرة، <hesitation> ونحطها بالبراد، أو الثلاجة ،ونطلعها.